Nakuxul lu'u talu tajan nono xhoxil, nda <hesitation> ndatuten yavii xhí ngui anteya'a vixo'o, ye kuxo'o ñayivii lujan tajaye xoyavii i iin, nenixhi kunii ye'e yoyavii i iin xhí, ñatu ñatu kuexhi xa xaxhitá takaxunta nguika x <hesitation> xhochi nda, kuyee yundayi, ñatu valorxo.